borgarstjóri vill bíða niðurstöðu úttektar á málefnum Orkuveitu Reykjavíkur áður en hann svarar því hvort hann ber traust til Bjarna Bjarnasonar sem vék í gær tímabundið sem forstjóri hann segir málin alvarleg wow air hefur tryggt sér sjö komma sjö milljarða íslenskra króna eða sextíu milljónir evra í skuldabréfaútboði sem lauk í dag forstjóri segist ætla að efla enn frekar alþjóðlegt flug og ferðaþjónustu hér á landi lögmaður

sérfræðilæknis sem vann mál gegn ríkinu í dag segir að sigurinn sé fullnaðarsigur dómurinn segir að ráðherra hafi brotið lög með fyrirmælum sínum um að synja læknum um aðild að rammasamningi varnarmálaráðuneyti Rússa segir að Ísraelar beri ábyrgð á því að

herinn skaut niður rússneska herþotu yfir Sýrlandi í gær Rússlandsforseti segir að röð hörmulegra tilviljana hafi leitt til þess að vélin fórst þeir gerðu líklega ekki ráð fyrir eldri borgara þremenningarnir sem hugðust ræna á Írlandi á dögunum

viðskiptavinur gerði sér lítið fyrir og fleygði þeim á dyr gott kvöld stjórnarformaður Orkuveitunnar lýsir trausti á Bjarna Bjarnason sem verið hefur forstjóri borgarstjóri vill bíða eftir niðurstöðu úttektar á málefnum Orkuveitunnar áður en hann svarar því hvort hann beri traust til Bjarna stjórn Orkuveitunnar

við sem forstjóri forstjóri Orkuveitunnar upplýsti stjórn Orkuveitunnar og borgarstjóra á miðvikudaginn um ákvörðun stjórnar Orku náttúrunnar að reka Bjarna Má Júlíusson úr starfi framkvæmdastjóra eftir að upp komst að hann hafi sýnt samstarfsfólki sínu óviðeigandi hegðun borgarstjóri staðhæfir að hann hafi ekki fyrr en þann dag frétt af uppsögn forstöðumanns

dagur segist ekki hafa tæmandi upplýsingar um einstök mál og

muni ekki kalla eftir þeim upplýsingar um ásakanir um kynferðislegt ofbeldi Þórðar Ásmundssonar sem átti að taka við starfi Bjarna Más bárust inn á upplýsingafund stjórnar Orkuveitunnar á föstudaginn og átti stjórnin þátt í þeirri ákvörðun að hann yrði ekki ráðinn stjórnarformaður Orkuveitunnar lýsir yfir trausti á Bjarna Bjarnason sem óskað hefur eftir því að víkja tímabundið sem forstjóri Orkuveitunnar ég ber traust til

forstjórans en aftur ég vil benda á að hann hefur stigið til hliðar tímabundið og við munum skoða öll mál og allar hliðar þessa máls og ég vil

við sem stjórn og ég sem stjórnarformaður tek þessu gríðarlega alvarlega Brynhildur segir að á stjórnarfundi á morgun verði tekin ákvörðun um hver taki við sem forstjóri það verði þó ekki segir Brynhildur hann hlaut skriflega áminningu frá

Orkuveitunni fyrir þremur árum fyrir að hafa áreitt tvær samstarfskonur sínar kynferðislega þetta eru auðvitað alvarleg mál og þarf að taka alvarlega og vinna af festu og það sýnist mér stjórn Orkuveitunnar sem er með þetta á sínu borði vera að gera sem er mikilvægt og ég er ánægður að sjá þegar Dagur er spurður hvort traust ríki í garð Bjarna Bjarnasonar segir hann að

enginn í stjórn Orkuveitunnar hafi lýst yfir vantrausti á Bjarna ég held að það hafi verið rétt skref hjá honum að stíga til hliðar þannig að það gefist fullt svigrúm til þess að og svo verði farið yfir málið þegar niðurstaða þess liggur fyrir hvað með þig sjálfan ég bíð eftir þessari úttekt auðvitað og ég held að það bara mjög mikilvægt að gefa bæði stjórn og fyrirtækinu öllu svigrúm til þess erlendur ferðamaður hrapaði fram af klettum í hlíðum á Snæfellsnesi í morgun og lést þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi sem birt er á Facebook maðurinn hafði að sögn lögreglu orðið viðskila við félaga sinn lögreglan rannsakar tildrög slyssins en þetta er annað í fjallinu á rúmu ári í fyrra lést

kona sem einnig hrapaði fram af klettum flugfélagið

hefur tryggt sér sextíu milljóna evra fjármögnun jafnvirði sjö komma sjö milljarða íslenskra króna skuldabréfaútboði félagsins lauk í dag kemur fram að stærð

verið seldar til viðbótar komi tíu milljónir evra sem seldar verði fjárfestum í framhaldi af útboðinu þátttakendur í útboðinu voru bæði innlendir og erlendir fjárfestar en ekki kemur fram hver hlutfallsleg skipting þeirra

fram kemur í tilkynningunni að

hafi jafnframt ráðið Arion banka og til að hefja undirbúning að skráningu hlutabréfa félagsins innan árs eða eins og hálfs árs bæði hérlendis og erlendis útgefin bréf bera níu prósenta Euribor vexti sem eru millibankavextir á evrusvæðinu þá eru einnig ákvæði um kauprétt í flugfélaginu norska fyrirtækið í Noregi og verða svo skráð til viðskipta í

hefur verið mikið til umræðu það er til þess hugsað að tryggja rekstur flugfélagsins þar til það verður sett á hlutabréfamarkað óvissa í kringum úboðið hafði ýmis áhrif og var gengislækkun íslensku krónunnar rakin til hennar Skúli Mogensen forstjóri og eigandi hefur verið á ferð og flugi undanfarið til að ræða við hugsanlega fjárfesta í yfirlýsingu þakkar Skúli fyrir þann mikla stuðning sem félagið hafi fengið í gegnum þetta ferli niðurstaðan sé hvatning til að halda áfram og efla alþjóðlegt flug og ferðaþjónustu að öðru leyti hafa forsvarsmenn fyrirtækisins neitað að tjá sig sjúkratryggingum Íslands var óheimilt að synja sérfræðilæknum um aðild að rammasamningi Sjúkratrygginga og sérfræðilækna án þess að meta umsóknina efnislega þetta er niðurstaða

Héraðsdóms Reykjavíkur sem segir að heilbrigðisráðherra hafi brotið lög með fyrirmælum sínum

eyrnalæknis og fleiri lækna um aðild að rammasamningi Sjúkratrygginga og sérfræðilækna það kemur fram í synjuninni og í

að henni var synjað vegna fyrirmæla heilbrigðisráðherra til Sjúkratrygginga Íslands um að hleypa ekki fleirum á samninginn þannig að það voru engin önnur rök sem voru undir í málinu heldur en þessi vegna fjárskorts já vegna fjárskorts

og sjö aðrir læknar fóru í mál við ríkið héraðsdómur kemst að þeirri niðurstöðu

að heilbrigðisráðherra megi ekki senda frá sér fyrirmæli um að synja læknum um aðild að rammasamningnum þar sem skýrt sé kveðið á um í

að fara verði fram faglegt mat á hverjum umsækjanda stóðust hvorki lög né ákvæði rammasamningsins sem er í gildi ríkið hefur nú fjórar vikur til þess að ákveða hvort dóminum verði áfrýjað Steingrímur Ari Arason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands sagði eftir að dómurinn féll í dag að hann fagnaði niðurstöðunni sem staðfesti þá reglu að standa beri við gerða samninga

Gísli telur að dómurinn í dag hafi verið fullnaðarsigur læknanna að sjálfsögðu það er verið að fallast á þær kröfur sem settar voru fram í málinu og það verður ekki meiri fullnaðarsigur en það

heilbrigðisráðherra vildi ekki veita

í dag hún ætlar að ráðfæra sig við ríkislögmann á morgun og

fyrir þann fund hún sagði hins vegar í fréttum RÚV fyrir hálfum mánuði að hún teldi það ekki lögbrot að neita að semja við sérfræðilækna um niðurgreiðslur til

sjúklinga enda færi ég ekki fram með þessa ákvörðun ef ég teldi að hún væri ólögmæt Pútín forseti Rússlands vísar því á bug að Ísraelar hafi viljandi orðið til þess að rússnesk

var skotin niður yfir Sýrlandi líkt og

Rússlands hélt fram í morgun Pútín segir að þetta hafi verið hörmulegt slys stjórnvöld í Moskvu kölluðu sendiherra Ísraels á teppið í

morgun vegna rússneskrar herflugvélar með fimmtán manna áhöfn sem skotin var niður við hafnarborgina

í Sýrlandi í gær varnarmálaráðherra Rússa sakaði Ísraela um að bera ábyrgð á því

herinn skaut vélina niður og sagði að Ísraelar hefðu skýlt sér á bak við herþotu Rússa með þeim afleiðingum á blaðamannafundi síðdegis sagði Pútín að röð hörmulegra tilviljana hefði leitt til þess að vélin fórst

tilkynnti á Twitter að hann teldi að sýrlensk yfirvöld beri ekki ein ábyrgð á atvikinu heldur einnig Íranar og

segir að Ísraelsher haldi áfram að

gegn Írönum í Sýrlandi og sé tilbúinn að aðstoða Rússa við að upplýsa málið efling stéttarfélag gerir allt að sex hundruð kröfur á hverju ári til atvinnurekenda vegna brota á starfsfólki stór hluti þess starfar á gisti og veitingahúsum stéttarfélaginu berast hundruð fyrirspurna á hverjum degi anna Marta Marjankowska starfsmaður á veitingahúsi og stjórnarmaður í Eflingu

stéttarfélagi sagði frá því í fréttum í gær að hún hafi verið látin skrifa undir skjal þar sem hún afsalaði sér réttinum til uppsagnarfrests þegar hún kom fyrst til landsins atvinnurekendur á gisti og veitingahúsum í Reykjavík telji sig

og komist upp með að brjóta á starfsfólki stjórn Eflingar stéttarfélags sendi frá sér ályktun í lok ágúst þar sem hún lýsti miklum áhyggjum af vanefndum fjölmargra atvinnurekenda á gisti og veitingahúsum mjög mikið brotið á fólki í veitingageiranum og gistihúsum það er áberandi versta atvinnugreinin í þessum málum þar starfi yfirleitt ungt fólk og útlendingar við erum með kannski fimm sex hundruð kröfur á ári þar sem fara út bréf

verða kannski dómsmál í helmingi af þeim tilfellum við erum með hundruð

fyrirspurna í síma í dag milli sextíu og sjötíu prósent krafnanna eru á atvinnurekendur á gisti og veitingahúsum það er verið að greiða of lág laun það er verið að reka menn án uppsagnarfrests svíkja þá um vertrarfrí um orlofsuppbót og hvað sem er

sömu mennirnir í áratugi er vitað hverjir þetta eru já við erum alltaf að slást við þá svona eins og lögreglan er að slást við sína menn síbrotamenn þá erum við með þessa sömu í okkar geira hvað myndir þú vilja sjá gerast ég myndi vilja sjá viðurlög við því að stela launum af fólki sektir og fangelsi tilkynnt var um umtalsverðan niðurskurð hjá Danska Ríkisútvarpinu d r í dag hátt í fjögur hundruð störf verða lögð niður sjónvarpsstöðvar d r verða þrjár en ekki sex eins og áður og stöðvar ýmist sameinaðar eða eingöngu sendar út á netinu þá verður útvarpsstöðvum danska Ríkisútvarpsins fækkað úr átta í fimm útvarpsstjóri d r sagði á starfsmannafundi í dag að enn meiri áhersla yrði framvegis lögð á stafræna miðla með niðurskurðinum er áætlað að spara andvirði um sjö milljarða íslenskra

í dag eftir skýringum á því að hátíðarfundur á Þingvöllum í sumar hafi farið fram úr kostnaðaráætlun um helming einn af varaforsetum Alþingis vill fá allt upp á borðið

að eitthvað mikið sé að þegar misreikningur misreikningur sé svo mikill hátíðarfundur Alþingis var haldinn á Þingvöllum miðvikudaginn átjánda júlí í tilefni af hundrað ára afmæli fullveldis á þessu ári og hafði þá undirbúningur staðið í tæpt ár fundurinn samþykkti tillögu um að stofna barnamenningarsjóð Íslands og hefja smíði nýs

forseti danska þjóðþingsins fundinn þingflokkur Pírata mætti ekki til fundarins til þess að mótmæla nærveru

á heimasíðu Alþingis í gær var birtur heildarkostnaður við fundinn þar kemur í ljós að kostnaður fer meira en helming fram úr áætlun kostnaður nam áttatíu og sjö milljónum króna og þar voru stærstu liðirnir fyrir palla og gangvegi sem námu

níu milljónum króna og kostnaður við lýsingu upp á tuttugu og tvær milljónir króna þessi framúrkeyrsla var rædd á Alþingi í dag hér er eitthvað verulega mikið að og ég held að við verðum að vinna bráðan bug á því að lagfæra þetta og sem betur fer hafa nú verið lagðar fram tillögur samþykktar hér af öllum þingheimi um að bæta verklag

við opinberar framkvæmdir hvers vegna fór þetta svona langt umfram var það ekki skýrt í samningunum um það hvað ætti að gera og svo framvegis þannig að fáum þetta allt upp á borðið kannski er þetta allt saman hið himneska og bestasta mál nema náttúrulega það að misreikna sig svona svakalega í kostnaði það þarf

þar um fimm hundruð börn eru enn á biðlista eftir því að komast á frístundaheimili í Reykjavík hundrað tuttugu og átta starfsmenn vantar til starfa komið hefur verið á fót hjá borginni til að auðvelda mönnun á leikskólum enn þá vantar hundrað tuttugu og átta starfsmenn á frístundaheimilin við grunnskóla borgarinnar í sextíu og fjögur stöðugildi um svipað leyti í fyrra vantaði hundrað sextíu og sjö starfsmenn í tæp áttatíu og níu stöðugildi fimm hundruð þrjátíu og tvö börn voru á biðlista eftir plássi á frístundaheimilum í byrjun september en voru átta

hundruð þrjátíu og fjögur um svipað leyti í fyrra hvernig verða mál þessara um það bil fimm hundruð barna leyst þau eru yfirleitt leyst með því að það er farið inn með hlutavistun þeim er þá boðin vistun í tiltekna daga og það er auðvitað þegar farið af stað það kæmi inn sérstakur forgangur fyrir yngstu börnin þannig að þau þau eru tekin inn fyrst leikskólar eru heldur ekki enn þá á eftir að ráða í tæplega þrjátíu og níu stöðugildi hundrað tuttugu og átta börn bíða eftir því að fá að vita hvenær þau geta byrjað í leikskóla um svipað leyti í fyrra átti eftir að ráða í

stöðugildi á leikskólum í grunnskólum borgarinnar á enn þá eftir að ráða í um sextán stöðugildi Skúli segir að aðgerðir síðastliðinn vetur hafi skilað árangri nýlega var komið á fót

erum að bjóða þá

ungu fólki háskólafólki sem hefur möguleika á því að grípa í vinnu með námi koma á skrá og leikskólarnir geta þá leitað til þeirra þegar til dæmis koma upp aðstæður þar sem þeir þurfa tímabundið á

að halda til að brúa eitthvert bil verðlaunin voru veitt í sjötugasta skipti í Bandaríkjunum í gær

kvöldsins nýtti tækfærið og bað unnustu sinnar í miðri þakkarræðu verðlaunin eru veitt ár hvert fyrir það sem þykir hafa staðið upp úr í sjónvarpi þar vestra þó að Hvolpasveitin góðkunningi margra sjónvarpsáhorfenda hafi verið sniðgengin á hátíðinni í ár var hennar þó minnst í þakkarræðu

þáttaröðin Game of hlaut flest verðlaun alls níu meðal annars fyrir bestu þáttaröðina og þótti jafnframt skarta besta leikaranum í aukahlutverki í

sem leikur Elísabetu

leikarinn vann til sinna fyrstu verðlauna fyrir hlutverk sitt í sjónvarpsþáttunum

biðin hefur verið nokkuð löng en fjörutíu og tvö ár eru síðan hann var fyrst tilnefndur fyrir að leika hann nýtti tímann á sviðinu vel og bað kærustu sinnar Jan Svendsen það er rétt að geta þess í tengslum við frétt um dóm sérfræðilækna gegn ríkinu að fyrirmæli heilbrigðisráðherra um að synja sérfræðilæknum aðild að rammasamningi Sjúkratrygginga voru gefin í embættistíð Óttars Proppé þáverandi heilbrigðisráðherra Akureyrarbær er eina sveitarfélagið sem ber kostnað af skylduskilum útgefinna

verka til bókasafna kostnaðurinn nemur tugum milljóna á ári óásættanlegt segir stjórnarformaður

samkvæmt lögum um skylduskil þarf að varðveita efni sem gefið er út hér á landi er tilgangurinn einkum að vernda menningararf tveimur söfnum er gert að varðveita eintök af öllum verkum sem gefin eru út á prenti og hljóðformi það eru Landsbókasafn Íslands og Amtsbókasafnið á Akureyri ég

býst við því að hugmyndin upphaflega með því að hafa þetta hér og í Reykjavík sé

að tryggja að þetta sé aðgengilegt á báðum stöðum við erum með fjórtán kílómetra af hillum sem eru ætluð undir skylduskilin þetta er ekki fullt sem betur fer það er ekki komið að því en þetta er náttúrulega geysilega mikið magn þessu fylgir líka kostnaður um þrjátíu og sex milljónir króna á þessu ári hann felst fyrst og fremst í

húsnæðinu og búnaðinum sem við notum til að til að geyma þetta reksturinn á því

tveir menn sem eru í fullu starfi við það að sinna þessu áður fyrr voru

fleiri og fengu þau sem ekki voru rekin af ríkinu sérstaka greiðslu fyrir skylduskilin árið tvö þúsund og þrettán var ríkisframlagið fellt út og hefur Akureyrarbær síðan borið kostnað upp á hundruð milljóna stjórn

mótmælti þessu á síðasta fundi það er einfaldlega bara óásættanlegt að Akureyrarbær eitt sveitarfélaga þurfi að standa straum af lagasetningu við skylduskil og við teljum eðlilegt að ríkið komi til móts við þann kostnað eins og það gerði fyrir árið tvö þúsund og þrettán Hólmkell segir umhugsunarefni hvaða tilgangi þetta þjóni fyrir safnið nú þegar sífellt meira efni er aðgengilegt á netinu við vorum með kannski tvo menn

fyrir nokkrum árum síðan núna er það kannski einu sinni á dag sem sem fólk biður um þetta efni þannig það hefur minnkað geysilega mikið þrír menn sem hugðust ræna

á Írlandi á dögunum höfðu

erindi sem erfiði áttatíu og fimm ára viðskiptavinur á staðnum gerði drauma þeirra um skjótfenginn gróða að engu það var allt með kyrrum kjörum hjá

fram eftir degi síðastliðinn laugardag og örfáir viðskiptavinir spáðu í spilin þar til þrír menn réðust þar inn og heimtuðu fé vopnaðir skammbyssu uppi varð fótur og fit og veðmangarinn sem stóð bak við afgreiðsluborðið reyndi sitt besta til að verjast

hann hjálpaði til við að kasta þeim á dyr einum á fætur öðrum það er líklegt að þremenningarnir hugsi sig tvisvar um áður en þeir freista þess að verða sér út um skjótfenginn gróða í námunda við hinn

á næstunni

við heyra hvað verður í Kastljósi kvöldsins Sigríður já við ætlum að fjalla um lyfjaskort í landinu við ræðum við Láru Guðrúnu

sem varð fyrir því að krabbameinslyf hennar voru ófáanleg og síðan koma hingað yfirlæknir Lyfjastofnunar og framkvæmdastjóri frumtaka samtaka frumlyfjaframleiðenda og fara yfir þetta vandamál og mögulegar lausnir á því

leitar nú að nýjum landsliðsþjálfara kvenna í vill bíða niðurstöðu úttektar á málefnum Orkuveitu Reykjavíkur áður en hann svarar því hvort hann ber traust til Bjarna Bjarnasonar sem vék í gær tímabundið sem forstjóri hann segir málin alvarleg

sjö komma sjö milljarða íslenskra króna eða sextíu milljónir evra í skuldabréfaútboði sem lauk í dag forstjóri segist ætla að efla enn frekar alþjóðlegt flug og ferðaþjónustu hér á landi lögmaður sérfræðilæknis sem vann mál gegn ríkinu í dag segir að sigurinn sé fullnaðarsigur dómurinn segir að ráðherra hafi brotið lög með fyrirmælum sínum um að synja læknum um aðild að rammasamningi varnarmálaráðuneyti Rússa

segir að Ísraelar beri ábyrgð á því að sýrlenski herinn skaut niður rússneska herþotu yfir Sýrlandi í gær Rússlandsforseti segir að röð hörmulegra tilviljana hafi leitt til þess að vélin fórst þeir gerðu líklega ekki ráð fyrir eldri borgara þremenningarnir sem hugðust ræna á Írlandi á dögunum

viðskiptavinur gerði sér lítið fyrir og fleygði þeim á dyr þessum fréttatíma er lokið íþróttir veður og

Kastljós eru fram undan næstu fréttir í útvarpi og í sjónvarpi klukkan tíu í kvöld sjáumst þá